Ohatra oe misy ny kaskety ampesainao rehefa mamay ny <hesitation> andro, misy koa ny satroka bà ampesaina rehefa mangatsiaka ny andro, misy ny satroka kopaka ampesaina rehefa mamay, misy ihany koa ny satroka <hesitation> satro-bory ohatra zao satroka fanaovana rehefa mandende.